Ne sing'okho, <hesitation> lekha biminywi bikalire, khandi vichakha kulera mabuyu. <hesitation> Ephirera mabuyu mabuyu nengusia, kata vitabu nda kulakhanga mu mabuyu, mabuyu enghusie khule vitabu, enghule chikalamu, mabuyu enghusie khula katinguye ifuala, ingokho yatyakhonya sana khurila asi. Viminywi hivo nendelaaaa viba vikali, viba ching'okho. Nekhula khusukuli sye kuchenya, ingokho yamanya mwene yo. Ndechile kata khulia lunch, ninchinjira tsendi. Ingokho imbukania mgate, mpa bhandu bauka ingokho iya mayai, erii. Khale nechesia maachi nichukhuria, ingokho yaandila sura, yaandila mkondo, ne khula saa hiyo indu injakanilia mu gate. Kutsia nayo mpaka munju, Entsie eje wu bheni ikonile, shikhulia bucha khole kho, ngasie ini buchafu. Efuye makaratasi kibhenyu konilele kho, ngasie siokhulia siweo na matsi, erekho. Ingokho imanyaa mwene oo, khandi kulingana nde shinga uchilereranga. Kulingana na nda chingo uchiesa siokhulia no polindo pupwa, ingokho ila khumanya. Ingokho no khachienyele ilamanya. Ingokho no ochilonda ilamanya ochilondanga, ingokho no ochilanga imanya tso chilanga oilanganga. Muburuchi bubwe mubulindi bubwe bwa ing'okho. Ing'okho ichaa ne ikuyaanza sana. <hesitation> Ing'okho ino n bulayi bubwe khandi, ibecha isafi, chilio buchafu sana ta. Ing'okho ne isafi, mbulindi, ikhukaribishia khandi ingokho ino, ndile mwendi ing'okho ingo nile nile mweene, mwenye litala yecha ichakha neakhotire phukond, ichakha saa kuruka maip ipapare khatsama mapaa kano. Imanya saa mwene, mwene litala yechanga. Ing'okho no wenya khuchinjukha, buruchi ba khuranga bunyala kikhonya ko bwanghu, ni bwI ing'okho. Ing'okho ino, khu miesi chitaru chinne, no okula shiminywi, khu miesi chitaru chinne, shiminywi shilala, ma siitche sibe na mabuyu shirere mabuyu, khumiesi chitaru, nomba chinne, ibe uli nende biminywi, khumiesi chirano sita, une ching'okho. Chiminyi chiphe chilala, lakini chig'onkho twakhanyole ching'okho. Chiyombile kata, kumi, ndakhachinjukha kubirira khandi mubiminyi, mushiminywi muingikho neshilikho mwana, neshilikho hasi ndakhasoma, chimwene some nech ing'okho chia kasome, chingokho chiakhakula chingubo chip khufuala nenjia muskuli, chingokho chiakhakula, kata bilaro ndef ndafuala khurura khusikuli, ching'okho chiakharunga, mapesa khusikuli khe nesoma. Ing'okho <hesitation> ne endayi khandi ne enje, ne endayi sana, buruki be ching'okho, nowenya kopa mwami kowenya khuchinjukha chinjukha khobwangu, ing'okho ilakhuchinjula tsindoro sana.